Säänest jäätüse sarnast asja saa tetäq lihtsält puuvilämöksi ja väikese purustõt jääga. Ku sa tuu panõt külmuma, sis tulõ sääne <hesitation> justkui mahlajäätis.